Fomba hiomanako a hoe agnatin'ny dimy taona hiomagnagna mba hoe lasa ese- mpilalao eseka magnerantagny a de miezaka mikotrana foagna zaho, magnagno entrainement am'le raha, miezaka malaka coach de hoe karakory tokony atao amty refa karakory izy de karakory de refa karakory izy de karakory, de mizaha document isan-karazany a, mizaha amin'ny internet a, magnadina hevitr'olona sasany hoe tokony karakory fomba azahoagna ananjy.